اول شي بشجع طلابي وببدأ انشطهم عشان اقوي تركيبهم واخلي العلاقة بينا اقوى وبخليهم ما يحسون بالملل وبعرض عليهم ياخدون وجبة خفيفة لو كانوا جوعانين بضيف شوية مرح ونكات بسيطه اثناء الشرح ومن فترة لفترة بطرح عليهم اسئلة عشان يظلون منتبهين